أحب العيش في سفينة الفضاء لإني بحب الفضاء، بحب أشوف الكواكب بحب أشوفها، أستكشها أعرف عنها ،يا بي عندي معلومات كثيرة عن الكواكب ،وعن كل شيء <hesitation> في فضاء، عن النجوم، بحب أشوف كل هذه الاشياء، بحب استكشف عنها.